Nipadua no hia nnuanennuro ahoroɔ bebree na aboa ama ayini yie. Nnuanennuro ahoroɔ bi yɛfrɛ no carbohydrate Yɛfrɛ bi protein Yɛfrɛ bi fats and oil [ne vitamins Mpɛn pii no saa nnuanennuro ahoroɔ yi, mpɛn pii no saa nnuanennuro ahoroɔ yi deɛ ɔtaa hyia haw kɛseɛ paa no, ɛyɛ protein no. Nipa binom ɛwɔ hɔ a w'asetena mu no, ɛyɛ saa protein no ne fa dodoɔ no a no yɛnya firi ɛyɛ mmoa anaa nnam die mu. Nipa binom wɔ hɔ a w'asetena mu no, wayɛ sɛ nnam die bebree no mmoa nipadua no, ɛno nti saa nipa yi ayɛ wadwene sɛ wɔnni nnam. Yɛfrɛ saa nnkurofɔ yi Kyirinamfoɔ. Ɛno nti sɛ wo yɛ aduane ama nipa a ɔnni nnam na wo pɛ sɛ ɛyɛ nnuanennuro a yɛfrɛ no protein no ɔnya bi wɔ ne nnuane mu na ɛboa no ma no yini yie a, deɛ ɛdi kan ne sɛ, saa nipa no n'aduane mu no wo de plant protein ɛyɛ beans ɛne ne nkeka ho no wo bɛma no adɔɔso wɔ aduane no mu. Afei nso wo bɛma kosua ɛne 'milk' bebree aba n'aduane die mu. Afei nso, ɛyɛ nnuaba ahoroɔ biara a yɛwe a ɛyɛ yie no, saa nnuaba yinom bi bebree a Ɛwɔ protein no bi wɔ mu. Nti wo bɔ mmɔden na wo ma no ba wo nnuane mu a, ɛbɛboa nipa no.